أكيد ببتحكم بالنار, النار يعني سلاح ذو حدين, يا إما إنها التفيد, يا إما إنها تضر, علشان كدا بختار إني أتحكم فيها, علشان إذا بتفيد, باستخدمها إذا بتضر نمنعها, الماء مرة مهم, لكن النار أشد أهممية بصراحة في وجهة نظري.